जोष आम्मरे डरके जो शिशो हम। तो जब आमे कोकि शादी या कोई जउ ह तो अपुक शीशे दे हेरे कोरी आपू तयार होन। ताकि आमे अचे देखुले।